سویڈش کھین ہیکو مہذب دۄدٕ مصنوعات، کرکرا تہٕ نرم روٹی، بیریز تہٕ کنن ہنٛد میوٕ، بیف، چکن، لیمب، سورٕ ماز، ٹھوٗل تہٕ سمندری غذاہس انٛدۍ پٔکۍ مرکوز بیان کٔرتھ۔ آلو چھِ اَکثَر سایڈ ڈِش پٲٹھۍ پیش یِوان کرنہٕ، یِم اکثر تُلان چھِ۔